Oyi va ho Peyiba ba porosini boni ma tete ba keretiɛn na porosini boni ba boni ma tete ba sanina mibin ba karoliki mibin ba indura mibin mɛ hoba porotɛstan na ba boni po ba nicoza wure